Kesenian untuk peran penting dalam pengembangan Ita aopan ndia termasuk neme hal untuk rehabitas, paham Ita aopan terus Ita emosi na terus Ita hala kakolan melalui seni ndia hatoli esa ana bisa tao ekspresi dirina ana bisa hapu kebebasan ma bangun rasa percaya diri.